طبعا هام جدا أننا نقراو التاريخ لأنه بطريقة أو بأخرى التاريخ يعيد نفسه. تسمالا <hesitation> دايما مليح الـ الواحد يقرا من وش صرا في الماضي باش نـ نعرفو وين <hesitation> أخطاء الناس لي كانو في الماضي وش صرا، و باش حنا ما نعاودوش نفس الخطأ. <hesitation> مليح نقراو التاريخ باش نتعلمو تاني الدروس، لأنه <hesitation> كـ كانسان دايما نكونو مهما ختلفت الأزمان بصح نلقاو كاينين حوايج <hesitation> يتكررو، دايما نعيشوهم كيفنا كيما غيرنا في أي زمان و لا مكان.